<noise> takuu tu santuvisi ka ra kò´o kontua sinintiu síaa ru tyi sa´ti viti ni ntakooru ntasa ra kontuaru ha nisitiun ña ñaa sini siaru hua mm ña ta´ña in iva cable ru tyae lu nùù ñu´u nta tani ksiaru satiuru sa vasi ka´a tisiru ña nùù ka´ña ña a luvityi ntu visiru ña a tyikua a ntyi kua kunimee ña ntuu ña kukii tisiru ra ña tani ta´ru kune ra lulu ni sa ntuvise ra sa mii kuaa´ha kavae taru ña tantee ntuu yu´va so kune ra tantee sa´nta ntiiyo ñaha hua sini lu síaa ruhani.